إذا كنت مرشد سياحي في مدينتي المفضلة، أول شيء راح أبدأ في تعريف السياح بالأماكن التاريخية مثل الأسواق القديمة والقلعة التاريخية. بعدها، راح أخدهم لزيارة المعالم الطبيعية مثل الجبال والشواطئ. كمان، بحرص على إظهار الثقافة المحلية